والله يا ولد هذي مطلوبة وهذي مطلوبة يعني الرحلة مع الأخوية مطلوبة والرحلة مع شريكتي أو زوجتي أو-أو إذا كنت مملك ولا حاجة أكيد هذي مطلوبة وهذي مطلوبة، هذي توطد العلاقات وتزود ال-ال-الألفة والمحبة بيني وبين أخوياي وأيظا الأخرى لازم توطد علاقتك معها وتوطن علاقتك معها وتأكد على حبك لها وكدا، فأنا أشوف إني رمادي في هذي المنطقة.